A karazana lapoaly mbana casserole, <hesitation> lapoaly zao a misy lapoaly fagnendasaneh laoka le somary fisapisaka regny, de parein a parein ndreka le <hesitation> agnendasanao ohatra zao hoe frite akondro, de casserole amineh aty tsy de misy hoe magnavaka be hoe casserole raogna na iraogna fa rehefa raha fogna rehefa azo hamanana rano de efa casserole io.